Falika <hesitation> falika ira pertama dafidamui'ra tagirikat'le tafibantu te atauka tafun tafidamu te nareiesi, tarus <hesitation> ramasw. sampe tutu ubairan matoranwa'a, <hesitation> jadi langar baira wa'anga loka matoran kao nugu-nugu gumsa roti, magumsa roti daru kairu la te la dagi kalabar dekar <hesitation> manara kalkalra yang'e ruruiang'e bubobak ira. Jadi de sampi di lau itu kan damanai wo baisa te ma'mariang kelaesa te <hesitation> tarus kairu kaya lisa te bewa' mana, ini kan daguk dabungkus da mana lai ini bahasa la ira. <hesitation> Datinu, datinungfali kanai dadatinung bo abis, jadi datinung'i kilangar nai manciara nai wekan mau bungkus fistewis kelalar manciara nai ma'ca roti tolu <hesitation> benarikatni wekan. Jadi susun kalabarsat buafir'a susun daroafir'a bo abis taru faliksa te kan datinum nai abis loka susuni bo abis'i daru kalabara wo nasu susun, jadi kalu falika batuwekan tamba damba kalabara'wo abis'i baru sunuka'fira bo, jadi a'fira naka tutu nawola rasa tutu namasak loka kelangar-kelangar nai'i kalabaresi tutunangrus nadekara mana loka <hesitation> baru mafaliksa te faliksa te bo'i ni, <hesitation> mana sa tei kairu sa tekan, matabakarai loka, nitinumisa'te jadi abis'i wadokori nifalik sa te kor'i. Dakoro abis tinggal bainu muniu, niu dekar'te niu mana lebe-lebe te la naka tufaliksa te, nifalikra ira. Tarus'e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 <hesitation> baira bai wowoura tarus, niura. gula mera, tinggal dafifisakiwa mo dafisak, dafisak langsung taka jadi doeningasan nafandaiwo, barang nimanara, nimanara jua proses pembuatan jua dawei'e gampang-gampang mo. Tarus talababak. talababak'a iwa <hesitation> nibahan dasarsi <hesitation> bai mata-mataka tarus, niura tapi paki dsibualomina ira bisa mo paki ikan, ikan sarufan te, ikan momar te, tarus bisa ifun nai talababar. <hesitation> tarus ada manara walo foli-folira tei'a foli-foli'ira. <hesitation> jadi kalu bahan ini nai tinggal bai numu kairu mana fuduriu, kairinfudira te bai kairin fudira tinggal bungkus'i nai abis'i modaru boafira tura loka. Tarus'a sa walo sa iwa <hesitation> kurifot'a, kurifot'a iwa sa iwa juga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 Langara ira waru datinumwa gurit datinum abis <hesitation> baru dataru buaa'fira. <hesitation> fiodara fioda falangur aiyait <hesitation> tafirioda surakir'a <hesitation> datastamanata la dawimoti'ila tatagi te moti tarokat abis'i tamuli langsung siang-siang'i loka orana kirifanasi langsung tafioda falangur aiyait surakitsa te. <hesitation> tarus <hesitation> utan manara walu mana lat'ara dai utan turak campur tura niur datarawa la datara niura wa baru dacampur, tulatasa te waini bumbumbu nai <hesitation> abis'i langsung te dakafangasia natura loka la ira. Tarus <hesitation> tuakbalara, tuakbalara cuma nibahan loka abis lau dataikutasik tasik babarsira te baru campor tura maresan, maresan de <hesitation> tarus <hesitation> ikan ngebar deka-dekara, ikan ngebar deka-dekara tura suat sesesin yang mera-mera baru tambah tura nintel baru taka.